تدريس مادة الرياضيات مهمة بزاف حيت كطور من المهارات ديال التفكير النقدي و المنطق و كتحسن من مهارة ديال حل المشكلات و هي كذلك الأساس ديال كتير من العلوم أو التقنيات بحال متلا الهندسة أو الإقتصاد و كينين مجالات خرى بحال الفيزياء و الكيمياء فهي مادة أساسية و مهمة فتطوير الذات و تطوير التعلم